Preferisu scuté la müzica ën macchina u ën trenu perché al e pi divertent e a m'fa pasé ël temp e la müzica pöi scutela co cun i amis, dividu le cüfie ul'amis ch'al e sta dapé mi